Io zane ty fikaraka vanemba ao, foasa he reke, vita hofy re, nao mbo amy ty hodiy le sasao madio reke naofa vita hofy le arotsao anaty valany ao zay vo asiao rano, le mahandro rehe le nandiny masaky rehe. Zay ty fikaraka anazy